<hesitation> taweede mi yarataa wen kaa fuu, butoy koy kaa sa a ɗa jogii njamndi udditirndi ndii tan, a fooɗam udditoo. Yoga nii waɗta ley bool muuɗun njanndi. Walla du jon kaa yoga ana tukkoo yara. <hesitation> Ley ko anndumi dee no yimve cifortoo nii. Jon kaa ɗun kaalmi e haala mun.